La mesb'al ee nkamaj reh nameswa reh namesam pan apaat reh najosq'iib' kore'eet ja'ar reh najosq'iim la naa' apaat <noise> si xq'eewa cha je' xaq reh janaj chee' wulmood nawesaam la' keem om reh la tz'aq taqee' reh naa natz'ajam pan apaat reh naa kore'eet nach'eywa waq ta ak'aa nachapam naj meesb'al reh naa natz'iyem kore'eet man kiroo ta pero janaj naq pa' rik'aa nachapam janaj meesb'al o qa'sa wula pan ab'ee re'ee la'koon nkib'an naq la meesb'al je' reh xaaq chee' taqee' nkijatz' nkiye'ka richee' reh nameswa y nawesaam la aq'ajiis nawesaam la la pooq nawesaam la xaq xi'q'eewa cha reh janaj chee' kore'eet janaj chee' munil najosq'iim pa ja'ar re' la laa meesb'al ere'ee ki'k'aay ja pan k'a'al ke roo'na nkib'an cha de plástico reh nyehaa juntz'ep maas re'em k'eh onteera nkikoj wulmood nakajom janaj imaas wulmood rikojom janaj meesb'al janaj sa k'ojool janaj ixoq Xare' ameesb'al nriwu'ka awuu' la hoj ixoqiib' wula qamesb'aal reh qamesam pan paat wula qamesb'aal reh nqamesam <noiese> wach paat wula qamesb'aal kore'eet reh qatz'ajam wach paat mare'ta janaj ka' meesb'al qakoj reh onteera re'ee xa ahpare nkojra la meesb'al nawulam koon nakik'ayam pan k'a'al nawulam koon wila pan janaj k'utb'al nawulam koon wila pan janaj ee nim paat wulakoon janaj wach paat reh nqakoj reh onteera reh nqajosq'iim reh qatz'ajam reh soq riwii' pan qapaat soq qawii' hoj onteera saq pan qapaat laa la meesb'al pues janaj eem instrumento demaciado útil reh pan qapaat ko'eet la meesb'al tah cha k'eh ransil tan cha k'eh rismaal wulmood qakojom qa reh janaj trapeador reh re'ee qajosq'iib' onteera pan qapaat xah ahpare' nkamaj la meesb'al re' kore'eet toqa nakojom la chee' reh janaj wach tiicha ja'ar la si rijaloom wulmood nakojom reh janaj wach tiicha najosq'iim najosq'iim kore'eet janaj ach'iich' najosq'iim re'ee ahpare' tah rika'ka ruu' onteera richee' wulmood nachapam hat y na josq'iim cha onteera